Agor a m'enyi gye ho papaapa nye "ludo" na siantsir a mepj nye dj, "ludo" a wcbc yi, yjwc dza cwc tum ka wo ma esan woekyir nna yjwc dza obi so botum etwa wo. Na mbrj wosi wotwitwa na akansi a cwc djm agor no mu ntsi, cma m'enyi gye "ludo" agor ho papaapa. Iyi nye siantsir ntsi a m'enyi gye "ludo" bc ho.